To yadda da dlam sinaser da maƙayi riduwa na anduwa, da makayi riduwa na gwadan ganin da rijigab dawa ɗakai api gauərrka apta gauərrka rab da ri jigab kum dawa dakai apiwu bai kabena sin kan ka aterdedu jibag a derdeyi jigab kuma a nayau amman dedacikatu nayau indai da nayedun dani dan da pi dlugwangu i'dau na aam arawa danda waike da waikən ka ya kan kame na tandaci kan ka zuwe be i'akugu kazuwe be i'aku gən kan kafiti na akaci kafitina akacinkan kanpina tandau idau na murakci murak gwadan jigab akshi azamau apiwu apiwu apiwu murak murak gwadangu na cocal, jigab api murak gwadangu na <hesitation> api murak gwadangu da na iwa kamena iwa rap nen kan kan kapi jigan <hesitation> kan kapi murak gwadan kango rap itika iwau kan kakkəmi ikun ikun tandaci wara ka dlamau kapadum, kanka musti dlangaran kanka musti dlam garan kanka musti to atune dai da dlam sinaser na atu jigab ata gara na gambaram jigab kuma atagara na shita na murak gwadan jigab kuma tagara kasen sai gogale gogale ye ke atuke da dlam a gara na awe absawu kabe na awe kabena awe absawacin ka viyyadu ka viyyidun kaya kan ka makə gallə rika kamake gallərrkan kamake gavərrkacin kani kankapi gwadan gənin na arduwa kan ka naje iri gayi kanka dereledu inka derdedun kankane kanka waski na aam arawa ka waski na aam arawacin he kan kame awe absawu ka je piwu kunu ka tausau ka jib piyu ka tausau ka jib piyu ka tausau kan ka fitina aka ci i'baka